Molo biasana um ahu dang hadong hepeng kan ibagas tai get mangan sajo roha niba kan biasana i pamasak ia ma songon kue kue <noise> kue kue songoni ma kan songon sasagun i ma kan kan na momoan mambaen na kan alani digiling do danon dohot cappur ma naron danon i kan giling ma danon i losungi kan alus ma i baen baru i molo ma i alus ma danon i baru ma naron i gongseng ma ia ikuali i kan inda mambaen minyak inda mambaen minyak inda mambaen aek ima sajo topung boras i kan topung danon ima i gongseng ma ia i kuali i kan baru ma cappur dot gula cappur ma i gula isi baen ma sotik sirana baru i cappur ma dot arambir ima i gongseng torus aso garing ia kan baru ma garing ima langsung i pangan momo mambaen na ana momo mambaen na ima kadang molo inda dong hepeng i bagas ima baen umakku baen mangan mangan ni ami.